<hesitation> යතුරක් කියලා හිතුවොත් එහෙම <hesitation> යතුරක් ඇත්තටම <hesitation> විදිහට මං හිතන්නේ <hesitation> හැමෝටම ගෙදර තමන්ගේ ගෙදර දොර අරින්ඩ ඒවට මං උදව් කරනවා. ඉතින් ගෙදරකත් ගොඩක් යතුරු තියනවා නේ. කාමර වලට. ඊළඟට <hesitation> ප්‍රධාන දොර ගෙදර. ඊළඟට ගේට්ටුවේ <hesitation> යතුරක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවටත් <hesitation> මිනිස්සු මාව පාවිච්චි කරනවා. ඒ තමන්ගේ ගෙදර <hesitation> පරිස්සම් කරගන්ඩ හොඳට ලොක් කරලා එහෙම තියා ගන්ඩ මම උදව් කරනවා. <hesitation> ඊළඟට ඔය කාර්යාලවල ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් යතුරු තියනවා. <hesitation> මේ ඔෆිස් වල ලාච්චුවල, ඒ වගේම කාමර වල, ඔය ලොකර් ඒ වල යතුරු තියනවා. ඉතින් <hesitation> මම ගොඩක් යතුරක් විදිහට අනිත් මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ලියවිලි, බඩු භාණ්ඩ ආරක්සා කරගන්ඩ උදව් කරනවා. <hesitation> ඉතින් ඒ වගේ <hesitation> මගෙන් ගොඩාක් ප්‍රයෝජන මිනිස්සුන්ට වෙනවා. ඒ වගේම වාහන වලත් යතුරු තියනවා නේ. වාහන ලොක් කරලා තියාගන්ඩ යතුරු ඕනේ.